Injo cicca a iya tompa na banging nang sulu nasabai injo <hesitation> na kanrea cicca a injo biasa nu ri'ba-'ri'ba punna banging i, e buroto <hesitation> pokokna injo punna banging nu ri'ba-ri'ba iya ngase i kanranganna cicak a injo jari injo cicca a banging to pi nang sulu kalalawara, kakalawara ansulu a'boja ji i kanre, angngura ba banging nangsulu, to banging to pi naung manna sa'ring, allo na pakai tindro i banging napakai boja kanrena. Injo asua, asua a'bojai kanrena ri banging, kah nasaba ballo na sa'ring sepi'i anre lallohe tau' gio-gio jari amang ji na sa'ring punna mapakai boja kanre na kulle todo injo berkialarang assu, a lampa ji libu mange-mange punna banging i, injo biasa rie dikua asu pasara injo bahi ya, na banging to' pi pole nangsulu kah banging to'pa na tassala injo patang na toko battu ri lamung-lamung na. injo biasa rie dikua tau bo'ka bahi. Jari injo punna a'ra i na dihoka bahi' ya, biasa injo taua a' bangi i rikoko na, najagai lamung-lamung na kah nasaba injo bahi' ya punna antamai ri lamung-lamunga, anre to ja pole <hesitation> nettele matangna ya, pokok na apa-apa nettele dallekang matangna iya na lappo iya na kanre injo bahi ya njo punna angsulu punna bangingi i' injo jamang-jamang na, jari parallu intu a' la'boka bahi punna banging i, kah nasaba injo apa maeng di lamung-lamung tala rie anjari punna bahi mo lappoi